Kwbangma mal mata rok saichung tongo tei saichung no dol yakarwui chamung no choprobo. Amtwui hai mal mata rok wngkha mwsa chita panda komodo dragon tei octopus. Mwsa hatai kotor o saichung no tongo. Phiaba bo logi bai malainani tei bswsa tornafru simi buibai gwdalwui tongo. Chita bo saichung no tongo tei mwsa hai logi bai malainafru tei bwsa tornafru simi buibai gwdalwui tongo. Panda bo kaisa saichung tongnai mal mata tei bo chamung chamang no jora lairwui mano. Komodo dragon kaisa hayung ni jotoni kotor simlawasa ni jaat tei saichung tongna hamjago. Phiaba chamung chopraopnafru khe dolbai gwdalwui chaproplai o. Amohai no twio o tongnai octopus bo saichung tongmano hamjago.